Karazana palitô ndraika zao de misy le palitô <hesitation> findesina mivavaka le mihaja de misy ndraiky <hesitation> le kapison misy anle kapison a regny de efa ôtran hoe ndesinao mivaoka sotra ôtran hoe andeha à bazary ma de atao agnle misy kapisô de ôhatra ndray le palitô pull regny ôhatra hoe atragno de pull foagna regny atao tsisy kapison fa le mevamevagna mety sara amin'ny andro mafagna na mangasiaka.